Ho hia dɛ obiara bosua adze afa sikapɛ ho, nna afei sikasɛm so ho. Sɛ nyimpa ennsua ndzɛmba ammfa sikasɛm na sikapɛ ho a, obodur beebi no nna onnhu beebi a ͻmfa n'abrabͻ mfa wͻ dɛm kwan no do. Ntsi ͻman no, sɛ yebedzi yie a, ͻyɛ wo sikasɛm na wo sikapɛ. Ntsi ͻwͻ dɛ isua nyimdzee fa kwan a ebɛfa do apɛ sika na akora wo sika ama edze abͻ bra daakye.